أكتر نوع موسيقى اما أحبه الصراحة الموسيقى الشرقية الهادية بتاعتنا والموسيقى الرومانسية كدا يعني أحب مثلا قوي أسمع موسيقى عمر خيرت حتى في الأغاني برده أحب أسمع الأغاني الهادية كدا عشان الواحد يعني أعصابه اما تهدى واما يعرف يفكر وياخد قرارات صح والدنيا اما تبقا حلوة معاه يعني